Ny fomba tsotsotra hanasana ny tanana, alainy ny rano, hosorana savony, ahosokôsoko tsara hangalana ny loto de kobanina tsara, koa izy.